So tawi ko ɗannatooɗo e waktu. Mi ruttiima hakke duuɓi ujunere caggal. Mi etoto tawa anndude hono ɓe ngooruno e ɗiin duuɓi ujunere caggal: no ɓe miijirto, no ɓe ñaamirta, no ɓe ngollorto. Mi eto faamde ɓe tigi tigi haa mi arta. So mi artii noon, mi etoo winndude holno no aduna o yahriri yeeso, holko waylii hen, holko waylaaki hen.